<hesitation> Magnano akoa iaho magnokany zany raha iahy i <hesitation> mpa- i- mpinday <hesitation> roapilagny zany, d'igno moa she zakay fa de zakay, ampahafantary indreo hoe mandalo ame toeragny misy rivotry isika io, fa hiezaka zany isika mba hande mora am'zay mba sy ho hisy zash i <hesitation> gn'accident, fa raha ohatra ka anao ko da koa zao hoe ah da mandalo rivotry be isika ty ka da mety ho voandraha da lasa <hesitation> matahatre gn'olo amin'azy zany, fa agniheko zaho gnagniegn'azy.